Su tempu liberu <hesitation> primu fut pagu, imui est tropu, e quindi primu candu ci fut si fadiant cussa cosixeddas chi ti fadiat prexeri a fai, a mei <hesitation> me sempri praxiu a ligi, me sempri praxiu a iscriri, a cantai, a sonai, est stetia una passioni chi m'at accumpangiau in sa vida, segundu mei in certus momentusm'at salvau poita ca <hesitation> essendi fillu solu est stetiu unu modu po nai, po gridai su chi non podia nai, su chi <hesitation> non 'olia is aterus essint scipiu, però cantai ddu podia cantai. Imui fatzu 'ncora cussu, <hesitation> e candu nc'est calincuna cosa de fai a su sartu andu a traballai, ma sempri po spassiu, non ddoi est mai obbligu, cun pobidda mia ormai s'est abituada, est prus de corant'annus chi seus coiaus <laughs> quindi andaus sempri impari a fai is cosas, poi a sa fini non si scit chi apa agiudau a s'ateru però <laughs> a sa fini issa narat ca at fatu unu terzu e deu mi parrit chi apu fatu u' terzu deu Però si dda passaus beni, finzas chi s'abarrat sa saludi, andat totu beni, finzas chi seus in dus, narat mama mia, finzas chi seus in dus s'acozaus a pari e si caminat. <hesitation> poi s'aturu est mellus a non nci pensai. <hesitation> è normali chi su chi m'interessat a ligi a picioccheddu imui non m'interessat prus, <hesitation> a piciocheddu andat a romanzus, fuant <hesitation> esperienzia fatas de is aterus chi iant giai biviu su chi deu depia bivi, e a custa edadi, ddi nau a pobidda mia scisi ca ligi prus cosas chi riguardant prus is inquilinus chi apa andai a agatai e quindi <laughs> liburus de spiritualidadi, liburus de religioni. Sa propriu cosa funt is cantus, apu cumenzau a cantai cumenti a totus is piciocheddus, is problemas de su giovunu candu non si scidi ita est, ita at essiri in su tempus, e imui cantu ateras cosa, cantu, principalmenti, circu de cantai a deus po su chi est possibili <hesitation> is sballius chi mi perdonat. Scriu poesias, ma poesias non ddas 'ollu nomenai poita afressus, scriu in rima e sa poesia est <hesitation> est sa sustanzia de sa cosa, s'afressus est prus unu modu de ddu contai. <hesitation> poi chi est poesia dd'at nai calincun'ateru a mei, non est chi mi parrat de granchè. Scriu comedias, scriu comedias e cussu puru dd'apu cuminzau a fai a mannu. Sa prima chi apu fatu <hesitation> dd'apu scritta candu babbu fiat a is urtimus tempus de sa vida sua, est sempri stetiu u' omini chi ddi praxiant custas cosas, ddi praxiat sa battuta, ddi praxiat a si spassiai, e deu pentzà de scriri una cosa chi dd'essi potziu fai arriri, chi dd'essi donau prexiu. Dd'ia scrita po issu, at acutu a dda ligi, ddi fut praxia <hesitation> e po mei est stetia una cosa importanti. Poi apu sighiu a iscriri, apu sighiu a iscriri penzendi non de fai arriri Poita s'arrisu scimpru non <hesitation> non mi praxit. Apu sempri circau de nai calincuna cosa, de donai u' sensu a su chi scriia, e <hesitation> e poi su spiritu fut puru de fai in modu chi i' giovunus de oi e i' de cras, essint tentu calincuna cosa de ligi in sa lingua nostra, ca non est prus utilizzat mancu de nos'a totu e ddoi at essi, at essi utilizzat sempri prus pagu. <hesitation> su scriri in sardu est una necessidadi, est sa lingua nosta, nosu penzaus in sardu, e bortas meda teneus <hesitation> difficoltadi a nai in italianu su chi penzaus. <hesitation> po annus est stetiu considerau pagu su sardu in familia puru chi non scidiant mancu chistionai s'italianu, si sforzant a chistionai in italianu Chi italianu non fut e cresciant fillus chi non scidiant chistionai nè italianu nè in sardu. <hesitation> però <hesitation> candu pensaus a nos'a totu si depeus intendi sardus, depeus intendi s'orgogliu di essiri sardus ma non po si pensai superioris a is aterus, ma poita nci seus nosu puru, no is aterus, is aterus cantant zerriant faint e nosu nou? E insaras est giustu a <hesitation> a ddu fai, deu apu sempri scritu in sa lingua sarda campidanesa, forzis est prus pagu, scurri prus pagu chistionendi, su logudoresu abarrat prus armonicu, candu scrisi una poesia in logudoresu parit ca tenit prus <hesitation> ca curri prus beni. Nosu si depeus arrangiai, sa linguedda nostra est est diaicci ma podeus nai is cosas nostra nosu puru <hesitation> e poi su chi contat est su sensu de su chi si narat, <hesitation> e torrendu a sa chistioni de is poesias circu de pigai argomentus chi tenint una certa importanza, s'abandonu de i' beccius Is parentis chi torrant a chi si faint a biri cumenti a parentis sceti candu ddoi est calincuna cosa de piscai, <hesitation> candu non si ndi scarescint. <hesitation> e oppuru pigu in giru su <hesitation> su crei dogna cosa cumenti capitada <hesitation> e totus cussas cosas chi funt in su stessu tempus difettus e pregius de is sardus ma penzu penzu in calincunu modu de totu sa genti bivit, chi at biviu u' certu periudu in d'una certa situazioni economica puru <hesitation> e poita a chi at biviu cu su chi podiat <hesitation> tenni e chenza grandu pretesas pentzu chi in qualunque logu siat cresciu at biviu is stessas esperienzias, mancai Cussu at giogau cun tapus poita ca teniat tapus cudd'ateru giogat a palloni poita teniat palloni ma sa sustanzia fiat sempri sa propria e comunque naru una cosa rispetto a is piciocheddus de oi ai custus chi funt bivendi in custu mundu chi parit mellus. Deu <hesitation> sa gioventudi cosa mia non dda cambiu cun cussa di oi, nci at meda prus prus accordiu, nc'at meda prus gana di essi impari e <hesitation> bolla de si diverti impari cun nudda, cun pagu cosa ma si fut sa bolla di essiri impari. Oi parrit chi tenint totu ma nemus est cuntentu, s'arroxint is cosas appena <hesitation> chi si funt tentas, prima toccat a ddu fai durai su su divertimentu